بہٕ چُھس أکِس یِتھِس کِردارس مُتعلِق اکھ دٔلیٖل وَنان یُس وۄتھان چُھ نہٕ زِ تِم کُس چھِ یا تِم کِتھ کٔنۍ وٲتۍ۔. تٔمِس گوٚو اکھ حٲدثہٕ۔ سُہ گوٚو سورُے کینٛہہ مٔشِد زِ سُہ کَتہِ آو تہٕ سُہ کَتہِ پٮ۪ٹھٕ اوس۔